Pos en Vietnam assín lo más curiosu i lo más sonau es el Festival dela Luna, que tamién l'izin el Festival dela Toñá. Es unu delos celebramientus más emportantis que tienin pallí. Se hazi cola luna llena i ena toñá, i tolos críus se hazin liternas d'essas de papel con una velina endrentu. I alogu s'echan unus cantaris i comin ducis. A, i tamién hazin una dança con esculturas dun león i un dragón. Es un festival mu antigu que tien de vel cola agricultura.